Edigbo, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛtɔ, ɛwlu, ewludi, ɛlɛ, ɛlɛdi idzo, idzonɛdi, idʒonɛfua, idʒonefua, idzomela, idʒonɛma, idzomɛtu, idʒonewlu, idzɔnɛwludi, idzɔnɛlɛ, idzɔnɛlɛdi, ilɛfuɛ, ilɛfuanɛdi, ilɛfuanɛla, ilɛfuanɛtu, ilɛfuanɛwludi, ilɛfuanɛlɛ, ilɛfuanɛlɛdi, ilɛlɛtu, ilɛlɛndi, ilɛlɛnɛfua, ilɛnɛnɛna, ilɛ… ilɛlɛnɛtu, ilɛnɛnɛfua, lɛnɛnɛna, ilɛ… ilɛlɛnɛdi, ilɛlɛnɛwludi, ilɛlɛnɛfua, ilɛnɛnɛna, ilɛnɛnɛtu, ilɛnɛnɛwludi, lɛnɛnɛlɛ, ilɛnɛnɛlɛdi, ilɛna, ilɛilɛitzɛnɛndi, ilɛnɛna, ilɛnɛnɛla, ilɛnɛnɛtu, ilɛnɛnɛwludi, lɛnɛnuɛlɛ, ilɛnɛnɛlɛdi, ilɛtu, o ilɛtuɛndi, ilɛtuɛnɛfua, ilɛtuɛnɛla, ilɛtuɛnɛtu, lɛtuɛnɛwlu, ilɛtuɛnɛwludi, ilɛtunɛɛlɛ, <hesitation> ilɛtuɛnɛlɛdi. Iliɛiliɛwlu, iliɛwlunɛdi, iliɛwlunɛfua, iliɛwlunɛma, ilɛwuluneɛtu, ilɛwulunɛwlu, ilɛwulunɛwludi, ilɛwulunɛda, ilɛwulunɛlɛda, ilɛwudi, ilɛwudinidzɔ, ilɛwudinɛfua, ilɛwudinɛla, ilɛwudinɛna, ilɛwudinɛnɛɛnɛɛtu, ilɛwudinɛɛɛnɛewuewu, ilɛwudinɛwludi, ilɛwudinɛɛlɛ, ilɛwudinɛlɛdi, ilɛɛɛlɛ, ilɛlɛnɛdi, ilɛlɛnɛfua, ilɛlɛnɛɛɛlɛ, ilɛlɛnɛnɛna, ilɛlɛnɛtu, ilɛlɛnɛwludi, ilɛlɛnɛwludi, ilɛlunuɛlɛ, ilɛlɛnɛlɛdi, ilɛɛlɛdi, ilɛlɛdinɛdi, ilɛlɛdinɛfua, ilɛlɛdinɛna, ilɛlɛdinɛɛtu, ilɛlɛdinɛwlu, ilɛlɛdinɛwludi, ilɛlɛdinɛɛlɛ, ilɛlɛdinɛlɛdi, gbɔwa.